<hesitation> Oma kopura kopura, au a ku lakaina, rapalugaluga aira, a kerona aonai au owoowona wailaku a wuligiana, a riku vealevana, ne mulinai, au geku a- oma oleana a giana, puka a aina, ora kopuna ma iwana, puka aiina mulinai, au a laka piana, manu ge agina kulura a kumonagirana, au irauirau ge kalawo kalawo agi e lavuana, aro eve ragena maa giana, au maparra, ava ve ovo namanamarana. E kalawo kalawo mapara, a vaikirana mulinai, au kalova lakora, a kala kavi kavirana, kalova kiaka ma kalana kwalana nanu pene iavu, au auniparaku va- iliana aura kiakara, mapana api ria. Wanana, auni para gena va iliga aura a apirana mulinai, au ma laka piaina, numa aura ria ga alu aona, wa oma aona rakau pie wala rekea, ga inagi inagirana, ga va veovorana ina ama ria, kwalana au inaku ma amaku ga aluna, gema numai, aurai, wa kulavo kulavo ga kalana Wa ugamagi rekea ga va gugulurana mulirai, aura maga ve kalavenirana, au a aluna aonai au geku oma kopura kopura magulina aonai, au makina au geku numa kwalna ila, mari alo e mari ovo aura, aurai ora vovagi, ga alualina, a- pene mari ka ga ugamagiana pa aloa maga ve veovona, o au kwaua pene ve kala au kwauana pene veamai oma wailanai auna maga ugamagiana, maga vave ve oroana ne kolemana veaina maga kala kauna, oma kopura kopura aonai, aro ola eve rawaliana laninai, e maki aro gena lani pe, aro ola e ve apirana aonai ai numai ga aluaona, aaro ola, gena aniani maga kalana aunilimalima vailigana auna, ne pikapika lanina mo e vekwarana. Pene ao lavilavi karanai, au wa, aunilima kia lua geriai inagulu aorai ma vakavarana, no alo alo e pepa inagulura rekeara aora ma ve vakavana, oma kopura kopura aorai geriainagulu o raopara rekea ra pie avu ria, pepa inagulur wagira ge magulu agirana, aura aorai geria inagulu aurai ma vakavarana wa ve vakava a kalarana au geku oma e va vekaviana wo vagi ge walana ia gera kupu ai e walana veainai Maga lakana, ma numa rekea, ma kapa ruga rekea, maga laka, glarana geria numa aorai, maga alu aona, ma ga inainana maga veripa vevenina, ugamagi rekea rakau, maga kilagirana, warana wa oma gena raka raka, eve va, guguluana. Avo iavuna ema aikina aonai, lavilavi kavanai, vulaa, gena, maketi e raka, ia no aunilimalima maparara, e kere ai kavirana kapunai, aura, e kapu aunilimalima vovagi na ia vovagi auna makina, ga rawali veana lavilavi aira, inagulu kiakara maa kalarana ririwa aura kiara maga woirana, vanuga vanuga gema rigona, maani ge lakagi oana ani ani e au veaira ga apiai kavirana, maga waiai kulerana ia gera lavilavi anianinai maga kala, mavurana. Lavilavi. mapara ai gema numei, aoali kapana e koiana lanilani ai, numa aoalina e ve kilagina, wa oma aonai rakau pege wala aura mapara maga inagi inagi rana, wa oma gena, wanana ai ga ripana wa oma aonai ai rakau paga va gugulura, raka inagulu namara pagakala ria, aura, maga ve ripagi, vevenirana, pogi ema apiana laninai e pikapika lanina, pene numa inagulura kovara rekea o rapa pene luga, rakau rekea mapie Ve kalawo kalawo aura maga ve va ovorana maga ve kilagi vevenirana, ne pa va gugulara raoparara maga ugamagi mavu mavurana. Lani eve vanagina, pogi eve kwarana laninai pogi e ve olana, ai maga mako alina auniparamai pie pika pika ulanana, ga pika pikana gaura wa oma mauguluna aonai aina Palagu ga tanikiuana, ga vanamana, ia gena vegiao gena ve kune agi ai amai ai pakunai gema ririwa keina kamura maparara ga va gugulu namanamarana, gena numa kwalura, ririwana mapaara, makina. Na ai ga mako alina wa laninai, pika pika ga rawaliana. <silence>